Non turlariga: Buxanka, baton, lavash, chiabatta, borodinskiy non, baget, tandir non, somsa noni, qishloq noni, qraham noni, grissini, prokma noni, baton noni, shirin non, spelt noni kabilar kiradi.